Pos me vienin los salonis grandis qu'ai de fregal. M'á tocau de fregal una tupa salonis del trebaju míu assinque essu es lo que me vieni. Quandu los baris afechan las puertas, alogu ai una trebajera duna ora i essu passa por fregal palantri i patrás. Assinque me figuru qu'a la huerça la genti la fregona les sona alas sus casas peru la fregona i yo mos conocemus d'otrus sitius más grandis.